पुर्तगाल की संस्कृति के बारे में हमें बहुत कुछ पता है। हम इतते की संस्कृति के बारे में बहुत कुछु जानात है। पुर्तगाल की कई संस्कृतियों गतिविधियों में भाग लेती है जैसी कि कला। संगीत नाटक और नृत्य की प्रशंसा करते हैं। पुर्तगाल में समृद्ध पारंपरिक लोकगीत हैं। रँचोलस्कोर रेस इसमें बहुत ज्यादा क्षेत्रीय विशेषताएँ हैं। कई शहरों और कस्बों में कई संग्रहालय बनाए गए हैं। पुरानी इमारतें और पुरानी संग्रहालय स्मारकों के लाने पुर्तगाल का इतिहास चार लाख साल पुराना है। यह बड़ा ही समुदाय देश है। यहां पुर्तगाल में इसाई धर्म प्रमुख धर्म। जहां कैथोलिक धर्म इसका सबसे बड़ा समुदाय है। पुर्तगाल एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और इसका संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। और पुर्तगाल में प्राचीन चीज़ों को बड़े ही संभाल कर रखा जाता है वहाँ संग्रहालय सबसे ज्यादा है।